Magnana karazana biby efatra aho tamin'ny androm-piainako teo, ireto avy ny karazan'ny biby zany: <noise> magnana lambo raiky, aomby ray, <hesitation> akoho efatra, <hesitation> gisa ray. Izy ireo dia fampiasaina teo amin'ny androm-piainanay, nisy na- <hesitation> nikarakara, mba hoe ôhatra hoe misy vahiny mandalo de hamonoana akôho ndraindray gisa karahan'jany.